मै पहिले टाई बाँधे नाइ जानु मुल मै अब टाई बाँधे सिखगिनु अब पैंधे आउ बाँधे दुनु जन्तु । पहिले पहिले अब स्कुलमे हम्रे टाई नाई पैधी मुल आजकलके बोर्डिङ्ग स्कुलमे टाई अनिबार्य ड्रेसके हिंस्सा करदेहले हँइ तभिमारे टाई पैंधना जरुरी करदेहले हँइ लरकन तहिन । अइस्तहीं करके वेह बरातमे होइल या <hesitation> मास्टर भर होइल हल्का फुल्का टाई लगाइल आजकाल देखे मिल्ता । हालाकी यी हम्मर सँसकृतीमे नाई पर्ता आउर हम्मर सँस्कारमे फे नाई पर्ता तभिमारे टाई पैंधना उतरा मजा बात ते ना हे फरभी समय सापेक्ष <hesitation> आजकाल मनै टाई पैंधे लागल हँइ आउ अवश्यक फे देखा पर्ता ।